yamu wenu zɛrɛ ɓɛ'a benɛ a nu'onɲan sirtu wabe nɛ mi han lobere mu bera curulu mibin a o tawe a too lo hanfiyan hɔrɔbu wa'arobe lo ɲun wa'arobe lo senu awe ɓwera a lera ho maviri lo foto serobe <hesitation> shɛzira luwerobe han diya sa ɓa are nɛ vɛ se mu mu ɲan nɛ ma se mu um mu boni <hesitation> muɓɛ a nana fa o tawe a tomu berasosi a ninɛ yi wee benɛ a o nɛ bun ɓa nasiyaso-na donk mu-muɓɛ benɛ a nu'onɲan